Ileegum mëyëlan kanjúkan yël ayi joon kaduka júŋaran yël. Iloŋ cí eŋal ufúuţ, iloŋ cíjá uŋal ufúuţ, iloŋ kaŋal ndëko dëjuwáabëţan. Ijoonk uŋal ufúut kom mënsobela itac yul dí uţee ufúut. Ijoonk uŋal ngëŋal ndëko dëjuwáabëţan mënkáţ ufërigo kënţú yul dí kabaŋ pëliki ndëjuwáab dël. Uncí mëmká fërigo, këneejan yël dí ufërigo joo uler wí umënfíir wí këtoti këjúŋëran wala këlempëna.